ס'איז דא א צוויי שארפע איייזענעס, און ס'איז צוזאמגעשטעלט מיט א הענטל ביי די זייט, און מ'שטעלט עס צוזאם אזוי שיפערהייט. אןו מ'לייגט אריין די פינגערס און די הענטל, און ווען מ'מאכט אראפ מיט די פינגערס און ארויף עפנט זיך און מאכט זיך צי די שערל. און ווען מ'מאכט אראפ שטעלט זיך צוזאם צוויי אייזענעס און ס'צושניידט די זאך וואס מ'צושניידט צו ס'איז סחורה צו ס'איז פעיפער, וואס מ'וויל צושניידן.